Medeɛ m'ani gye sɛ mɛnante ho sene sɛ mɛtu ammirika. <noise> Sɛ wotu ammirika a baabia wɔɔkɔ no wobɛduru ntɛm deɛ nso wobɛtim aka ahwease. Wobɛbrɛ kɛsekɛse paa. Nti yɛmfa no sɛ wɔɔkɔ meeting bia anaasɛ wɔɔkɔhyia bi ne wotu ammirika ne wokɔduru hɔ a w'akoma bɛbɔ ne ahuhuro anaasɛ mfifire anaasɛ mfufire ɔɔte wo. Nso sɛ wo nante a wonkɔduru ntɛm sene sɛ wobɛtu ammirika deɛ. Nso ɛno no exercise anaasɛ apɔmutenetene a sɛ wotu ammirika a ɔde bɛma wo no sɛ wonante a wobɛnya saa apɔmutenetene naa ɛwɔ mu. Na afei nso sɛ wokɔduru hɔ a wo ho ɔmpo anaa sɛ w'akoma ɔmmɔ bebree sɛ wobɛtu ammirika no. Na ɔbasaa nso a wonya ntoboaseɛ hwɛ ade biaa ɔwɔ w'akwanem sɛ ɛbɛyɛ a wonkɔpem. Na afei wonhwease wɔ berɛ a wɔɔnante no. Nti medeɛ nhu no sɛ nanateɛ yɛ sene sɛ wobɛtu ammirika.